अब तम्ले कैलै क्यामरा चलाया आछिन भने <hesitation> पैल्ली तै क्यामरागी बाइर भित्र अरिबट हद्दोपण्यो धेगेइ । अब त्यो क्यामरा हेरेपछि पैल्ली अब <hesitation> त्यो क्यामरा चलाउन भन्ना अगाडी ता लेन्स <hesitation> पनि जोड्डोपण्यो तै क्यामराम्बो । अब त्यो क्यामरा <hesitation> कसरी काम अद्दो छ त उस्तै त काम अद्दैन । त्यो लेन्स जोड्डोपण्यो । लेन्स जोडेपछि <hesitation> क्यामरागी अन अद्दोपण्यो । त्यो <hesitation> अन अरिसगेपछि तै आखाले तम्ले ताम्बो हेद्दोपण्यो । अब तम्ले तसरी हेरिसगेपछि <hesitation> पिक्चर धेक्किनेभ्यो टाणाबटहै अब कस फोटो खिच्चे हौ । लग टाणागो कस फोटो खिच्चेहौ <noise> त्यो फोटो त्यो लेन्स तलमाथी अरिबट लेन्स चलाइबट तामी अब सेटिङहरु मिलाइबट तामी अपाचर धेगी लिएर क्यामरागा पिक्सेल किसिमकिसिमगा काम अद्दे हुन्छ तामी सटर गो कतिगो क्याछ इमेज सेन्सरगो काम सहि ठाउमी छ गी आछिन भनिबट तम्ले हेद्दो पण्यो धेगेइ । त्यो हेरिसगेपछि अब <hesitation> सप्पै काम कुणो सप्पै मिलिसगेपछि तम्ले तामीहै <hesitation> फोटो खित्तो पण्यो । अब अग्नगा जमानामी रिल क्यामरा हुन्योछ्यो । अब त्यो रिल क्यामरागा जमाना गया अब डिजिटल क्यामरा चलाउन सगे जान्यो भने यो चलाउनो सज्जी छ । रिल क्यामरा लै सजी छ्यो । अब यमी जति मन लाग्यो तमी तती फोटो खिच्च पाउन्या भ्या । अब नत्रभने त <hesitation> पैलागा जसरी त रिल सक्केला भन्नो पनि डर हुन्या भ्यैन । आफ्नो मन लाग्या हिसाबले चलाइबन खिच्च सक्त्या भ्या । जानेइ अब?